Turmush qurishga qaror qilishdan oldin inson haqida ko'plab narsalarni bilib olishi kerak. Misol uchun: xarakter xususiyatlarini bilishi kerak, uni oilaviy ahvolini bilishi kerak, sharoitini <hesitation> ishi, o'qishi bormi yo'qmi shuni bilishi kerak. <hesitation> Chunki bular yaxshi, mustahkam oila bo'lishda as qotadi.